Ca nuu tʉgay cuando ʉn aŋ itʉ ʉchi metzaaŋ nuu musʉypap nuu nʉcspa ʉn winwʉto te yajcʉjʉ cap ʉdi nʉtz patzjaipa ʉŋ yacajpa juyʉnʉ ʉŋ yacajpa y cap tʉwan cʉspa ca juyʉnʉ ca nʉtz pe ca nuu cap wat wʉta cap tʉ wan nomjaypa mʉncʉtacʉ teji te min mʉncuy mʉŋcʉtacʉ ʉm cʉsʉyaam mʉŋcʉtacʉ y ca nuu hʉy nʉctʉjʉhʉypa cap tʉwan nʉmjaipa ca nuu tʉwan tzamtzamnya hʉy nʉctʉjʉhʉypa yec te nuu te musʉypapʉ te padʉypapʉ tep way tzʉcam cuenta tey cʉyumi tep hʉy yacwʉtpa y cap hʉy yacʉsʉypapʉ cay cʉyumi tʉwan ni ca tʉwan nuu ton aŋ itocap tʉwan yacʉsʉypa tʉ wan yacmoŋpa tejiy mʉŋcuy donde jutisaaŋ mʉŋpa donde jutisaaŋ nʉcspa hʉy ʉcjejwuʉ y ca nuu tʉwan nʉmjaipa capi hʉy nʉji can nuu cap ca padʉyʉpo y cap cosa tʉwan hʉy padʉyjaipa towan ʉn nʉcsajpa tesa nʉcspa on win wʉto de metzaaŋ de tugaaŋ hʉy patpaca nʉtz ʉn minajpa ca nʉtz y ca juyʉno on minajpa yec tep te juyʉnʉ hʉy yacasucpaam tesa yec tep tejiam hʉy hʉy cotzegʉysucpa algu ca tʉwan tʉwan haŋitpabora ca nuu ca hora ca animal tʉgay cap este ca notz tʉgay ca juyʉnʉ cap Way juyshucu way cumu que llamu way tujushucu pe tuwan cumu cap uy patpa ca nu'u cab tuwan cuspa ca nu'u y ca nu'u tuwan tsamtsamnajpa u nucspaam tesa win wutu nucshiam u numjypa ca nu'u cab nucsmutpa uchi jee cap paduypa puy nuji paduypa ney tunju y capu cuandu wutpad bura te animal tugay te nuts tugay te jullunu tugay tume way yag jensucu ca ura pues cab uy patpa ca nu'u is y cab tuwan yacajpa y tuwan minajpa tucju te nu'u valeshucshucpa pur que mi ugnuwuduypa mi ugnugusuypa kuy ju paduye u jaypaduye pe ca nuu min wud awin yacusulupa para que wa nuc'su te calle wutu wat wuta ca nu'u cab cusuypa yac jejpa tesauro aber tiu animal tuc cuwejpa ca nu'u cab casa ca ucutsamu y aputsamu u momjaypa teb tuc cuwujpa y cab tuc cuwujpa ca nu'u y ca tuwan y casa tuwan anitpa ca nu'u